Zerô an, zato, rônjato an, telonjato an, efajato an, dimanjato an, eninjato an, fitonjato an, valonjato an sivanjato an, mille.